<audio distortion> zany, normallement misy vatovato agnatiny ao aby. Ajoboky ao gny rano, amy partie ambony ety misy, tokony misy parties roa izy aloha zany, ambony da ambany. Igny e voalohany igny amizay mitazo gny loto aby sy misy any le filtre igny, tsy ahafahan'ny gny loto. Matetiky gny loto manko misimisy vongavongany kelikely mijano ambony egny avao tsy ho tafiditsy, da gny rano avao mikororoky megna ambany agny ka lasa madio le rano.